Agnisan'ny fomba mampiavaky andreo gny ny fanipaza vola atety egn lafa misy gn ny mariazy nagn fagnambadia. Ho mariky ny hafakia da gny vola gn'aparitaky, <noise> atoraktoraky.